समाज मांशनंनी तयार केलेल्या एआय मांश्यांचीत जागा घेतली भविष्यां जावपाचि शक्यताय आस जाल्यार येता ता कलां या जगां वड्ले इकोनोमिक्स क्राइसिस जावपाचि शक्यतं असा जेऊन लोकांक कडे जॉबां आषीचि न्हा आतांथ वेटर्स आनी टीचर्सांचे काम खत्यान इल्ला अस्सा। तसतं मांशनांनी केले आनी मशीननां केले कामाई जमीन आसमानकां फरक असता जाल्यार योत फरक कामाची क्वालिटी चडायत तसोत देवायत सुधा जाल्यार मशीन समाज सगलित मांमानित कामा कारित जाल्यार कामाची वैत ती क्वालिटी मेइतली न्हा की बारी। नवीन इंडस्ट्रिज आनी तेथूतली जॉबस सग्ले रोबॉट्स करपाक लागताले आनी मांशनंनी जागा ते अपन घेतले मानीस येतुन पिसो जातलो मांश्याकडे चित्पाची क्षमतां अणिंग मगेरी उरचि न्हा।